أعتقد أنى اختار أكون رياضية مشهورة ، مع العلم إنى ما بفهم لا بالرياضة ولا بالفن ، ترى لاأنى موهوبة بالفن ولا أنى رياضية مخضرمة مثل ما بيحكوا ، لكن <hesitation> لو أختارنا أضعف الإيمان راح أكون رياضية ، شى كرة طايرة ، فولى بول ، أو إنه كرة قدم ، أى شى من هذا القبيل.